ओ आक स्वाधतान्तरत्ता मतलब बोलनओ आक ओ आक। अधिकार मतलब असो कि अपने काई भी अधिकार है तर। बारं <hesitation> बोलन गलत सही काई भी बोलन। स्वाधतान्तरत्ता रहा है यहर मतलब यो नहीं कि काई लग। भावना काजी ठेस परुछाहनो काई लग आदमे काजी गलत। कहनो लग समाश काजी गलत कहनो धरम न बारं गलत। असो काई नहीं बोलन बोलन स्वाधतान्तरत्ता मा इतरें नेतिक्ता। राखनो फ़ड़े कि जो गलत है जो साही है तेरें ते वाग। स्वाधतान्तरता मा इतरें सीमा राखनो चाहिए।